Llin bllone <hesitation> bllin llin bllon nete ganga lli renexlli <hesitation> llingallxe nextioxin loi ga kar lo che nati buix kadi go box la llendi chi lo guntun xe choxlliti chen chi bial non llunex bi bia lowa xunux xladika guajillo o waxullin lonsa wa xullex nadika bi biti daix toda chixlon loi ta tubikan wale won wutuaxan llinx guillo ochindonsa logati dros dox choditi lo llu dix latinax xin xnia chingox pioxix loi mineil por llon lliga a lli serranito o wa llux biox chix loi nad modga alix lo chia o leabax nan nisa' loi latiab lo baxtia chiaguiba la chigono rucha lo guton llian a lo to buton to llinga lli onchi gaxto lo guton xe nia nondicho ya despues lo gunto ompioxe iaga togax like naka sansa aka llien te no galle de nadika piox du no no bliag perlon go liag la lo briato likwadora